Un terremotu è un eventu unni la terra si metti a trimari pirchì li placchi terrestri si stannu arriminannu. Quannu pensu a un terremotu pensu a lu priculu pi li pirsuni ca sunnu dintra li casi ca cu lu terremotu si ciaccanu e cadinu ammazzannu cristiani. Li zoni vicinu a lu vulcanu sunnu menu esposti a li terremoti pirchì lu stissu si sfuga ni lu vulcanu cu l’eruzioni.